Donca, mi ò fæto un studio in scî nommi di pesci in monegasco e n'ea sciortio feua comme nommi, solo comme nommi, trexentoçinquanta ò trexentosciuscianta. Solo che tanti pesci gh'an o mæximo nomme in zeneise ò in monegasco. E speçie son ben ben de ciù, fòscia fiña mille, dieiva. Peu dâse che seggian squæxi mille.